. Maisha ghairima iva magumu haya uka- ukamvivako uku ndani kua. Kwaki iwe kukairima ipho ighira kindo kindo kyamka hira kyeku kwehingira cheku- ui- ingira kijo kana petha. Unguji tafute mithiya lua kwavako handu wevamtu wataigwe teigemea we- we- werolea kuvana vanakunika hiki. Mfiri vana vandee vandetia kadu gharakakunika kwano kwa vona khoho kaluva ivi nyilaha. Miracho ena- ena ivala havana va taari kwemighira shida ena mro wako. Murofo havai hughire shida luva iye wadha <noise> ifavandenjileka ifavandnjileka. Hio neo taari shida indemmba yemiche ghako. Ikua yapho na i- i- ile hapho linde vashida hena maisha ghako. Kwaku vakura kwae rima ighenda ira ndima tia tanguju kuleta kulecha thihira kala. Wakunde vani mndu kwa vere lehau kana uwiwika u- ughire kando kando kara kyakunika itundu lia kule chidi rie. Na vana hangi vandemivona kunde vamtegemethi mreo kwau kwagho. Mrechi ategemea pho valechare kole kulereshe vana kwalukundu nao vaicha kwako kwalukundu Ukavalesha vana kwaivanika ivavona ku vaghire vo va- va- vakyakutegemea hivo haghire ho faida kwako. Navo vaikaa mfiru vavaghambe, mboi alekenya ikae ho kwanza hulolie duni papa ni gwana kaka. Kwembi vekuile kurika kamringa kenywa kwaika we kunemituia kwa fujo kandethiya vavera ughere misho wa mweri ughe vana akuwike. Miracho, kole kule ncheendia maisha ghafo nikaghavika kindo kichaa na iwo kule kikindo kicha ukaachemba maisha ghako kindo kichaa. Ikuwa thiwiichwayo nikave shida iyo kwavo ni maandalithi du. Fundu kule kulekepho ku- kughire nguju ulepangia kuya maisha ghakwa aghende ghakethia ukamiva kundeleha kwaghama lilia kuya. Ucha womaisha wako kwawa kunye maandalithi ighakuya kuweka.